Ore kite mamiho apa, mamaku apa, mamake martelu wu puwangkuan te martelu. Karna ore tera ma mamake martelu po kura kura wu paku te sumu te